Kapumai nikaamoi ideal ataupun karoroam ya itari umuram alihitan masu harusnilesi pinahiitam umur kalo alahiitam umur hutuluaelanima pinahiitam harus umur hutulua. Jadi supaya itari sebentar nanti itari keturunan keturunan alahuam iyaiya kalo karoro <hesitation> jadi par amsoson sole, baru prosesi iasuhalamai isulaesahalamaia lasuruanruanlahasau mengenal niharta, nimahar setalah lahasausou siaple <hesitation> baru pelaksanaan itai langsung ihulani acara nikam tati iyaiya osi osihulatakaruang male'e karena di larang oleh agama maupun hukum adat jadi itaharus ijaga irekeiyaiya hum tapasiam kalo di kampung sini ita harus inipi olati ataoliemai iruitati ihasei masalah rukumniusam karnaihusainika jadi bukan cuma tapasiam koa ita musti i nipinilimulinisa yasele olaola tem siam tentang itai mai rihai tati ripinaluem ita musti pake nipitua niadati amoinuma jadi sera cuma sareat tati nikam tati itaharus i itai olaolatema guguram laseahalani imuihamoi lebih karoro.